Ɓiɓɓe leɗɗe lammune ina keewi kadi ina seerti. Lemmburu tokosoo ina woodi. Lem mawɗo ina- ina woodi. Ɓurani kam fof ko lemmburu mawɗo o ngati oon ina weli, ina waɗi suukara seeɗa. Kono lemmburu tokosoo o, oon ina lammi ina wiy tot.